Abiyon ací ngënko ngí kantúkëna ngí dúuţ. Á bí yun jee kadoo kom uguk awíţ. Njí manjá ne awoo túk dí unţuye áa okema onjeej ufuţ urukabí wíţ dúuţ ţí umee njí. Pasaka ineeţa mee bí unjúrar bí njá.